Izy koa hitahiry pomme de tera zany izy koa misy frigo ma atao agnaty frigo tegna tsara, na atao frity, na izy alagna amy tany mafana apetraka amy tany magnintsignintsy, alagna agnaty sachet izy amzay atapitapy rivotra.